Për me i pre thojt e dorës n'mënyrë t'sigurtë t'vyn mi pasë ni parë gërshon që jon speciale për thoj. Unë për veti i prej me qasi gërshon t'vogla edhe filloj prej thonit n'gishtin e madh, me lëvizje t'shkurta edhe gjithmonë sigurohna mos me ja prishë formën edhe me kon larg mishit për mos me u lëndu.